पौधों को पानी देने की आवश्यकता उनके प्रकार मौसम और मौसम की स्थिति पर निर्भर करते हैं। गमले में पौधे गमले में लगे पौधे को सप्ताह में दो तीन बार पानी देना चाहिए। गर्मियों में इनकी आवश्यकता बढ़ जाती है जबकि सर्दियों में पानी देने की आवृत्ति कम हो जाती है। गमलों में जल निकासी का ध्यान रखें ताकि पानी स्थिर न रहे। बग़ीचा या बाग बग़ीचे में पौधे यदि पौधे बग़ीचे में हैं और उन्हें सीधी धूप मिलती है तो सप्ताह में तीन चार बार पानी देना चाहिए। अगर बारिश होती है तो आवश्यकता कम हो जाती है। स्ट्रोक पौधे <noise> कुछ पौधे जैसे एलो वेरा, सागरिका और कुछ कैक्टस ज़्यादा पानी नहीं मांगते। ऐसे पौधों को सप्ताह में एक दो बार पानी दे देना चाहिए। पानी देने से पहले मिट्टी की नमी चेक कर लेना अच्छा रहता है।